الصقر من الطيور القوية، الطيور اللي تقدر تدافع عن نفسها وتقدر تلاقي أكلها بكل بسهولة ما راح تعاني في إنها تلاقي الأكل، طبعاً لأنها قوية عندها مخالب وسهل إنها تصطاد الفريسة، سبحان الله ربي مميزها بقوة عن باقي الطيور وكمان الصقور في منها أنواع نبيلة وجميلة ومرغوبة، ويعني أسعارها عالية فلذلك أختار إني <hesitation> أكون صقر.